لو كان فيني أس- أسافر إلى أي مكان بالعالم الآن بروح لليابان، أحب الثقافة اليابانية من الأكل إلى <hesitation> عماراتهم والأماكن التقليدية كما نتمنى نزور طوكيو نشوف التكنولوجيا الحديثة واستمتع بالأكل الياباني مثل السوشي والرامن، وأكيد ودي أشوف المناظر الطبيعية مثل جبل فوجي والحدائق الجميلة، يمكن تجربة فريدة وممتعة.